Onya n na nya snusnu obo n konya n kodama gbma masnu akonu zhni awyegbma n na zhni adaawye shi agbma kwaje halo hago kwo shi hoda awyeshi koi ha bo sawyenu she holokoi ako go habe hatu nuwmuna afiko nuwmu kola vin a tuko chai kugyefe ha snukoya akonu zhni konwu o konu zhni kwa dami n na snuba n tugana kozhni awyenu awyeyi konu kozhni kwagami agbmada n nasnuba awye kuma kozhni amyinu n yanayi n hobo snuko chi chi hozhin habwa amyi n honayi hoto wogye amyi kuzazo n honayi n hobyi snu amyigbma awyeyi konu kozhni o nyanu n yi zhnahi n yabwyi n milo yinu yi kpaba n kokwu Yi kpa she atuko wu yito nyaho dnako lom n kobe zhni yii halo ho she pafi n zokum kohalo hozhni bo kotodam okwonu zhni mawo kunu snubo ku dami n tugana mi kpa she azhni n wu n tugana mi kpa zhnilo n miyi tukoi kona pma lo n mi nayi n saho saho vinya ko hobo byi shi na kwu to hoi bwa abyebye gbmam azhni agnaho lo hosu kunu hatuna hasnu nabyi ge habwa byebye gbma manai kunuyi konu kozhni mayi zhni ko miknunu boi gye koi gwuho osanu habwako haku kosnu nubwu zhni kwaho fwu kozhni awye gbmanu n yizhi pma chi yawoko na gbmadai mwa yizhni ya snuko mubegyi mi zhni mawo kosnu bo kodami n saho sahoi vyi koi i gnagye mi snu ko to maje nyagyi dogyi mi zhin mawo konya mi dagbma dadayi kwa fwumi nubo